Nan laa bàyyee xel seetu bu am dagg, bu toj walla bu am séeg. Dama koy bàyyee xel ak sama loxo bàyye ko xel bu baax ba bu ma ko jege paska dafa am ay jaams yum àndal, te boo ko jegee, <hesitation> boo ko laalee rekk mën na laa gaañ, te bu la gaañee loolu poocin lay nekk, tetaanos la il faut mu génn si sa yaram. Bu fa génnut man na laa jox jàngoro <hesitation> bu yaatoo yaatu sax. Moo tax dama koy bàyyi xel ba su ma ko gisee dama koy jël toxol ko foo xam ni ken du ko fa fekk ba mu lay gaañ. Man lool laa ko dee bàyyee xel, su ma ko gisee dama koy toxal ba xam ni keneen ku ko gisul du la man a gaañ. Dama koy bàyyi xel bu baax kay.